Nako pemerintah manege nanga peran kai ngoe ika. Moi, moi yang aje to temo to temo manege pemerintah nanga peran toma teknologika, soko mane pemerintah ma- manga peran? Moi pemerintah i akana nanga karja manege wo nyawa nyawa ika jo temo kebijakan, nako teknologi ena i berkembang bolo i berkembang ua manege toma ngone nanga doku bolo, nanga daerah bolo, nanga kotaka bolo, nanga negaraka bolo, teknologi berkembang de berkembang ua manege pemerintah Manga peran i sangat penting, doa so oi oi penting? Pemerintah harus <hesitation> akana manga kebijakan yang i si puturungu manga sarana de prasarana bolo ana ngone o nyawa wo wo aje wo wo temo alat. Alat manege alat alat teknologi manege pemerintah harus wa ja sediakan ja sediakan baik toma doku bolo, daerah ika bolo, kotaka bolo, nagara, manege, manege pemerintah naga peran, sugmanege.